Oh! Camilo, ocsente otoocaa Matías, pero namopiluantlitzin, amo, yeh ixuiuan Marce, ha ixuiua, casi cuatro pilancoconeh, pero nono de de Marce, o quenih ino, tovecina queh margarita, pero yeh non tle ompa cateh Oaxaca, ino bueno non mopiluantzitzi, ¿nica amo itmopiyalia? ah yeh ya bebeyi sente ya quipia iconeu, uxa xamo yaometiaca isouau, ocsapah quipias iconeu, inontzin bilica opahti ibia oquitato inontzin, uhm, (pochoprobarbia confusa) para nah niquinchihchibilis pa tlacuasqueh, uhm, ya yecah, aha, ica nictoua nicbicas pasta para ompa nichichiuas muleh, uhm.